من الأكلات البسيطة اللي استمتع فيها كثير هي الفول بالزيت خصوصا مع خبز الطابون. أحب أكل البيض المقلي مع شوية توست، والمكرونة بالصلصة البسيطة تكون لذيذة وسهلة التحظير. كمان السندويشات مثل شاورما الدجاج، والفلافل تكون خيار سريع ولذيذ. الأكلات تعطي طعم لذيذ وتكون خفيفة على المعدة أحب أكلها في أي وقت.